حبيبي السيارة فول اوبشن ، الجامات كهربائيي ، الحساسات موجودي، كامرات، شاشة مليحة ، ضمان موجود ، اقتصادية بالبانزين ، المحرك مضبوط مالتا - ما غاح اتعبك كثيغ ، غاح تفيدك - وتحب خذلك تراي بيها